لا التحكم في احلام الآخرين دا هيبقي تدخل في الخصوصيه، فأنا اختار ان انا اتحكم في احلامي انا لان انت ميخصكش الآخرين يحلموا بإيه ولا <noise> تحطلهم ايه ومتحطلهومش ايه دي حياتهم هما حاجه ترجعلهم، انما خليك في نفسك خليني اتحكم في احلامي لان دي نتايجها هتترتب عليا انا وانا اللي هشيل العواقب بتاعتها، لكن اشيل الناس حاجات انا اللي اختارتهالهم ليه.